<hesitation> Raha iaho zash gn'andeha hiagnatry an-dakilasy gn'agny, de gne raha indesiko da gne fitaovagna ampiasay amignagny sha da gne kahie da gne stylo ahafahagny magnoratry izay avao zany e fitaova hindesy zany gne fitaova ilay ame fampiagnarany.